Mannə ka nə'əgi sə waranə fɨtə huɗgɨnə fɨtəa punadi rɨgwan hɨn mana nza ndɨɗa sə ko hɨna punadɨ ha fɨlidɨ shi nggɨ tsapə nə'ə ɓarin shigɨkin kuma achi hɨnmɨ punadɨ ha fɨlidɨ shinə hɨcha nza ta ndinyi ndɨrə'ə hɨcha nza wa dɨ tsapəchi rɨgwa ɓarin. na fa ngga ko shiɓwa ɗɨdin ganə mach nza shiɓwa nənə'ə ɗɨrdɨn ganə macha tɨn ɗɨrdɨn gbau ka ɓari mana ɗɨrdɨn gbau ka ɓari mana ɗɨrdi <hesitation> mana ɗɨrdɨn pinigɨ nggɨ ɓarim <hesitation> ɓarina mba fa dadin shikɨn a ɓiigi hɨkina shi ɗɨrə ɗɨrə shinyi hajen ndan huɗgɨnənəbo <hesitation> ma sha fəzə pu nə'ə sha achi ka huɗkɨnyi hɨn ka orkɨn nda fɨtə mafta gani hɨn rə ndɨɗa sə hɨna punadɨ hɨnma hɨna nza ndɨɗa sə'ə ha ranə hɨnma na Hɨna valle ɓarin hɨna vava ɓarin i ndɨɗa ɓari ma hɨkina nzan a karkashi gi dɨga panigi kɨkina hɨkina zokonə ndɨɗa sə ko kuma kina rə hɨkin ka rəkɨn hɨnma na vəkin hɨna pɨrəki hɨkina rə hɨkinma hɨna nggosə dɨga shigi sə waranə nda fɨtə hajen ndan na nza aki fitəa punadi ndɨɗa səwa hɨna puna dɨ nə'ə ganə hana nza ndɨɗa sə sə tsapə ka rayuwai hɨna valle ɓarin hɨna valle ujiginə hɨna valle ɓarin hɨna valle ndəwogin hɨna valle ɓari vɨrakɨnə hɨna gə ndɨɗa sə tsappə ma ka vɨra kɨɨnə nə'ə faga ɓarin daɗi nema ha mbuya haha sha ko fəzə talatin nə'ə shakoko arba'in ko kwahmashi ko mba'wa nə'ə shaɓarin ma hɨkina shi noha səgin koda tɨn ba nda pichi hɨkina wa nə'əwa wuce kɨe shi gi sə nənə'ə ka baringəkin ganə huɗgɨnə mafta punadi rɨgwan hɨn mana nza sənəkunəngənkɨn aki huɗanə hɨnka or kɨn nda fɨtə